Muva mene ma dor uyan de odianke inwin so iyor kre ahrar nu uduw nu urere nu oso okperiken dor uva yena muva pake imo wor so iyin omo usokunu uduw nu ubi ka deri ina ude uta magne inum bekeny ka mu deri ina ma dor wor nu uderin ina dor banu wor abo abo kemu uma tul yan umene kemu uma tul yan umesen ka nu iyan ino dor mu wane yen banu uho nu uva suenete ekein ewey yor dor imov ka yan inum nu mi wane degene kuwo ina kre ahrar nu wor mu mene mu ekein ewey yir nu oso ovur uor nu ivi ikpekpena oso uvon uva mene dor odianke yorabi kwo nu uwane bine idiom mu ubo owey ukuru wane doo mu abo owey iyor nu me abo okunu me kperi wor yor ukpena mu wane kpev ina misoma ukpena mu wane mu kpeva isom inu me kotu mam mu ogburo na nu kuru imo <hesitation> ogburo na nu kuru imo nbraka mu wane kpev ukpe na misoma ukpena vivi isom iyor imaki dese ivom wor mu wane ta esi wiki na misoma wiki vivi dor osom imaki duwese ivom wor wor su krese inwin dor yaw etitiri ivom uyon oho ukperi oso mam mu ina inum nu uyan okunu mu mene dor oso mo yon kwo ubo mu yana mu kuru va yi mene inwin kio wor ina kre ahrar nu mi doku sie ma dor uyin onu usokunu mu deri mam mu ina ahrar nu eva yen mu mu ekein ewey nu uwu idiom owane gbije wor mu ekein ewey iyor kre inum nui duko mam mu me gira kperi ma eni eyaw ine eya kotu inum mador enu eduw rere ma dir ekur8yor eni yor evon ina eva yan odianke nu oso oyan ke nu eni yor ka imova nu me ma kperi uwor. Kpekpena oso tuo nu umenene dor odianke yor abo kwo nu uwane bene nu abo owey nu uwane doo mu abo owey iyor nu me abo me kperi wor ukpe mu wane uwane kpev isom iyor inu kotu mam mu ogburo na nu kuru imo enh ogburo nu imo nbraka nu ukpev nu ukpev misoma ukpev nu ukpe vivi isom iyor kpe imaki duwe ivom wor mu wane mu ta esi wiki na misoma wiki vivi vivi isom imaki dese ivom wor wor su krasine oho yaw etitiri ivom uyon oho ukperi oso mam ina inum nu abo mu ivom wor dor oso mo yanke wor abo mu yana mu kuru va mene inwikio wor ina kre ahrar nu mi duko mam mu mi kotu mi duko sie ma dor mu deri mam mu ina ahrar nu mu wane va yen mu ekein ewey nu uwu idiom owane gbije wor mu ekein ewey iyor kre inum me duko mam mgira kpev mai eni eyaw ina eya kotu inum dor edu rere ma dor ekureri yor eni yor me von ma me va yen odianke nu oso oyanke nu eni iyor ka imova nu mi duko mam me gua kperi wor